עַיִש חַיַاة גְּדִידָה בַּנִּסְבַּה לִיַא הִיָּה תְּכוּן מְרִתַּاح נַפְסִיָּאן וְגִ'סְדִיָּאן, תְּכוּן עַנְדַכּ סְחַّة, תְּכוּן קַאדֵר דִּיר לִי בְּغִיב בְּלָא מְשַׁאקִל כְּבִירָה וְעַנְדַכּ עַאִילַה לִי תְּחַבְּהָא וְקַיְחֻבּוּך, חַיַاة זְוִינָה, מָשִׁי הִיָּה גִ'י לַפְלוּס וְאֶל-שְׁהְרָה וְלָקִין הִיָּה סַעֲדָה, חְגַּאט אֶל-בְּסִיטָּה, כֵּיףַאש קַתְכוּן פַרְחָאן בֶּאֶל-חַיַاة, קַתְעַאוּן אֶל-נָּאס וְקַתְחִס בִּטְמַאְנִינֶה. אֶל-מֻהִם תְּכוּן מְתַוַאזֵן בֵּין עֲמַל וְרָاحָה, תַּעְרֵף תְּשַׁכֵּר אֶל-לָה עַל נִعַמ לִי עַנְדַכּ כְּלַא נְהָאר.